كتابة الرسائل عموماً بتتكون من مقدمة، و- ومحتوى صدريعنى للرسالة وخاتمة، وطبعاً أسم المرسل والمرسل إليهم، وهكذى الأشياء وبتختار كلمات بسيطة وصريحة وسهلة، <hesitation> وا- بتكون بنفس الوقت عبارات فيها كم من الشكر والعرفان.